Iño avao raha zao tabataba ambadiky ny trano ao zao raha? Tsy fantatrereo zao andro za fa hariva tabataban'i vavan-dreo hô mampasiaky oloña avao raha ndraso fa andalovako ao ereo. Ôdy e! Ôdy ny ato! Azafady raha fa tsy zay fa, mba miangavy añareo raha mba azetsiñareo tabatabañareo fa andro ty ôky tsy ahitava torimaso mihitsy. Sady itañareo koa misy zaza madiñiky ny amiñay ao. Isaky mitabataba aza ñareo lava taitsa avao izy mañabatabañay koa da tsy hitañay ny ataoñay. Ka zay se raha zakako io mba azafady raha za koa tsy mitadia ady. Tsy te hiady ny diako eto fa te hatory ilamy avao za. Tsy mba afaky atao moramora se izy io amizay koa raha mba milamiña avao koa raha fiaraha-moñy. Tsy tiañy fiaraha -moñina etaô avao koa tabatabañareo i- ireo tsy mizaka da alao za avao mizaka. Zay se mba miangavy raha mba mba tohizo maray koa raha marai. Koa raha mbo andro sady maraindray sa- sady tsy misy mipetraka an-traño e ny olo da miresaky soañareo sady mitabataba ndre mandefa hira ñareo da mety àby. Fa mba mañao azafady mba ajaño- tapero e ny androañy hariva ty ôky fa hatory teña sady mba amizay mba manofy soa avao zisky maraindray. E azafady raha mba aheña e tabatabañareo.